في الحقيقة ماشي مكنعرفشي نعوم نقدر نعوم بواحد الشكل اللي هو جزئي او مكنضنش انني نبقا فوق الما الى كانت شي عاصفة